Budaya toma indonesia ne dofu, budaya yang paling ngom waro gena, budaya maku bantu, kalo misalnya mansia gahi fola bolo, fandasi fola bolo, anggena mansia maku karo sorai gam moi haro sogoko fola maku mote, maku bantu